Opaeteko mɨmba reta yarakuakatu, erei se aikuava jaeko, yaɨmba yarakuakatu, mburika yarakuakatu, kavayu yarakuavi, jare guira reta yarakuakatuva jae ayuru, jaereta opaete mbae oikua, jare omombeu yande oimeta mbae yave, yande repi reta vaera